To e ɗum waɗa haala Bangladesh kam, haala finatawaaji maɓɓe ɗon ko ɗum wi’ata adda, adda ɗo kam, adda ɗo kam, finatawa feere wonta ɗo, ɗum hawrutuki, ɗum hawrita, ɗum ñamda, ɗum sennda hibarooji hakkunde yimɓe.